Tinh so, eehh mɛ yenu Cowa, un ma'o mi a wa miwɛ. A wewia mina ,ehh un mina awa miwɛ hiro hinbio.